Cam llexocte ye imaa' saxanaxa salaxaguet na doqshec nache onoleq na caquiaxaq calaxaye naxa da salaxaguet na doqshecpi nache ishet sa chiguinac ena lenteq na doqshec Doqshec l'quiaxaq

Nahua patrec naxate da iloxoc eta añe inteligencia artificial da lenaxat ñaq shenaqaam qomi lahie na shexaua laiaxnec onaxaiq dam caioxona cha aye ishet da iaiamaxañe ca shexaua huoca dalaxaiq loixneq cata lolataxanaxaq